اكيد اي ولي حد الآن اكو صلة للشعر بالعصر الحديث ،يبقى الشعر جوهر العصر الحديث ،وهذي تكون تجربة إنساني ولازم تنقل للناس، ولوا اهميي بكل العصور.